ما أذكر والله إني حصل معي شيء طريف في الحياة. الأمور-ال-أيامي كلها عادية، أيام عادية يعني ما يصير فيها شيء يستحق أنها يسرد أو يحكى لكم. لكن عادي، أمور عادية طريفة في الحياة تصير في مواقف أحيانا تعاملك مع ناس <hesitation> هكذا. أحيانا يصير الموقف وأنت راكب السيارة، لا راكب القطار. أيام وتعدي.